Oiraarei ii tabirio ia aripuiaa oo'ore bo tuutuusi'e'oo oo'ore bo atobuuro, bo atobuuro'obi si'aabi. Uu bisio o tuutuusi'ehua oo'ore bo atobuuro'obi sa bo ahe'a tahiro topahuu oiraarei eipa'oo oo'ore arabahua. Bo teera'ariarei ii'oo. Ha bo tuutuusi'e are o riiriihua oo'ore oirarebuu oo'ore o tuutuusi'ebuu oo'ore bo atobuuro'obi. Bo aheo teera'aro a oiraareiia. Uu, kaapo'o biru roo'ore, ta pipi'ehua oiraarei bo atobuuro'obi uaha oirarehuara oo'ore bo hae'oro roo'ore Tarai'o'ee'ita. Oo'ore ii'oo ii haeoo, ua'oeaa oo'ore bo kepai, sa o ubarareboo oitaa'ita oo'ore eipa'oo a betekaarebaa Tarai'o'ee'ita biogaire oiraarei oo'ore bo kepai. A a bioga tarai'obohara ii'oo oiraarei teera'a'uopa biogaa oo'ore kaapo'o, oo'ore raapaato hae bo hae'oro roo'ore Tarai'o'ee'ita. Ha oo'ore bo teera'arori, oirarebuu haia oo'ore bo atobuuro'obi uu, bo ahe'a bo hariro a baruruiia. A bisioea oo'ore bo atoobuuro'obi bisio, a toha'upa hukuiia oo'ore uu, bo papato'e. Haia bo ruuruuto'e hioko'i tohaara'oehara, pita o tapuruebaa haia oo'ore bo ahe'a aukoro oiraareha oo'ore bo atobuuro, a iroropa piteea. Aa, areea oo'ore hisu'o'uuha ato'atoro, a arehua hioko'i, a hirohirohua oiraba oo'ore bo atobuuro'obi retepita, hioko'i a hirohirohua hioko'i bo ahe'a bo husiro a betekaahuara kai ia uteehuara papo'uuha betekaarei o arehuuba oiraarei oo'ore bo atobuuro'obi. Ii'oo hioko'i areha uka are o riiriiiaa sa o rapa'uhue oo'ore kai sa o tuutuusi'ehue oo'ore bo atoobuuro'obi sa oiraarei ratepita betekaahuu. Haia bisio oiraarei betekaarapiuhua, sa eapita oirarehuu oo'ore eipa'oo a ato'atohua. Ha bisio bo haeriarei o uruu'osiiribaa bira uka eahuara oirare. Hioko'i o riiriia oo'ore sa retepita bo atobuu'obiarei heetaasio keiba'oeaa, arehuara roga'a bisio eipa'oo a betekaaebaa. Hioko'i oiraarei oo'ore kaapo'o, bisio bo hae'oroarei teera'ahua roo'ore Tarai'o'ee'ita, kaakaaso'o piri bo hae'oeaarei o uruu'osiiribaa bira uka eahuara. Ha bisio bo atobuu'ararei o betekaaribaa kai o ute'uteeiba airari iare'uihara roga'a oo'ore bisio, ee'ari ia iisio ato'atoea oo'ore. Ii hario hae hari ia iisiobaa hioko'i bira eahua oirare. Ii'oo tuusi teera'a. Suku'u teera'a oiraarei. Bisio orira harohua oo'ore bo atoobuu'obi are o tuutuusi'ehua sa uka baruru'oe. Sa uka baruru'oe oo'orre opii'a oira tahiroriabaa kai oo'ore bo atoobuu'obi a uka baruru'oe. Sa uka oira uupueboo oo'ore hisuo'uuha ato'ato. Oo'ore hisuo'uuha betekaaro a bai kasibaa sa o tapurueu oo'ore bo arobuu'obi. Ha bisio baruru'oeaa oo'ore bo atobuu'obi, sa roga'a bisiohuu abe'isa bisio pita bauaabaha'ibiri uka iiboha'ibiri oiraarei ato'atohuuba oo'ore bo ra bo atobuu'oea piro airari hiso'uuha. Ha bisio oiraarei betekaahua kai oiraarei atohua oo'ore bo atobuuro'obi ori iiboo sa bisio'oe bisio ee, ori iiboha iibiri eipaareha arabahua oo'ore bo atoobuu'obi ori iiboo. Uu, bo teera'ari oiraarei e, areha o riiriiaa oo'ore sa oiraba hukuhue oo'ore o tahii sa o tuutuusi'ehue oo'ore bo atobuuro'obi, oo'ore sa topaepuu oo'ore tahiroriaba arabahua. Eipare bisio oru oiraarei atohua oo'ore bo atobuuro'obi, a topahuara oo'ore ahe'a tahiro sa uu huku'oe biogaraba.